An̈atiny herinandra zen̈y Karazan̈a voankazo <hesitation> eo amin̈'ny efatra eo farafahabehany karà ohatra: katakata, manga, <hesitation> frezy àby ren̈y, ohatra <noise> ôhatra koa pômy koa fa andrany pôma in̈y. Legimo ndraiky karà pômidetera <hesitation> kôrzety.